ནགདེ་ཁཔར་ན་ཕོ༹ཨོཏབལལ་ལབཀེན་ཆིམ་དེ་མེཏ། དེལཡ་ནག་དི་ཨོཀ་ར་གུ་ཏེ་གི་ནོས་ཁན། ཆེདམ་དེ་ཆེ་དཝ་དུཀ་ཨོན་ར་དེཏི་གི། ཏསི་ཀམི་སུབ༹་ཆེ་ན་ཁཔར་ན་ནགཆ་གི། ཆེདམ་དི་ཏཀ་ནེ་ནགཆ་གི་ལམ་ཕ༹ཏེ་གི། ཐམཏུ་ཆ་ཆངེ་ཕ༹་ཏེ་ཐུཀ་མེཆིཀ། ཁསི་ནགཆ་ནོས་ཨོན་ར་ཡེཔ་ཆེ་ནི། དེ་ནགཆ་གི་ར་རིཀ་རེ་ལོ་ཡང་ཐུ་ཆོ། ཀེན་བཡ་ཏཡ་དེ་ལཡ་ཨོན་ཆེདམ་ན། ཁན་ཐནདོ་དི་ཆུཀུ་མཡེན་བ། ཟེན་མེ་དིཆུ་ཁགི་ཡེཔོ་ཀོང་ཆུ་གི། ཁན་ཕ༹ས་དུ་ལབ་ཏེ་གི་ནཧཆ་གི། ཐམཆ་ཨོན་ར་ཐུཀ་ཆུ་ཀེན་བཡ། དེལཡ་ཆེདམ་ཡ་ནགཆ་གི། ལམ་ཕ་ཏེ་ཐུཀ་ཆུ་ཏོ་བཡས། ཁཔར་ན་ཡེ་ན་ནགཆ་གི་ལམ་ཕྱ་ཏེ། ཐོཀ་མུཆུ་ཁེན་བཡ་ཨོདི་ཕ༹ཡཏེ། ནག་དི་ཆེདམ་དེ་ཏ་ས་གི་ཐན་ལེ་ཨོན། རང་གུ་ཤ་ཨིནས།